Raha mampiavaka piso mbana kiva a, a piso a azo tandenana andragno a, piso a madio azonao ampadroina iny a de piso koa a <hesitation> andrano izy mipetraka fa ohatra hoe miteraka iny izy de andranonao akao mi izy miteraka de kiva nndreka, kiva antany akany izy a, ndrekidreky izy misy fofona, kiva matao-drano a, de nefany kiva koa nefany manara-beko.